<hesitation> Men baliqni <hesitation> judayam yaxshi ho- holatda yeyish uchun uzoqi birkunga qadar muzlatgichda saqlayman. Chunki undan ko'p saqlash bu <hesitation> sog'liqga zarar yetkazadigan <hesitation> parazitlar paydo bo'lishi mumkin. Va <hesitation> baliqni judayam uzoq saqlamaslik kerak.